So baskul e dogga e dow barwal, soyi goɗɗum e yeso mun sai un nyo'a ngam konmoye sun luta oo saalo. Kanjum ƙararrawa un jamɗe non ɗe ngoni, so un ñyo'ama sey ɗe kawta, so ɗe kawti bo ɗe ngaɗay kuwa.